La ohatry koa hoe magnano hena sentetika zany gne laboratoarane mpahay siansa da hinagna an'izany iaho ein, aia koa, hum da aleoko avao da mandigny gne mamono aomby ndre pitipitiky gnoaniko amin'igny da aleoko avao mihinagny amin'igny.